Kini kua no ho o on. na kixhaó hó ta kini kua ná tuandri ta kini kua na ho tuanrí tu yú ta xata ini na kutuai ná nakadai tiyá kolo, chi odu ini kida nridanritá dava ná ta kena ho o on. chika ken ná dua, ken ná canela, ken ná ho o on. kakabatíyo ken ná sapá nru huva ken miná ta nru ta va nononri nidá ñá akuchon naá ta kini adi keta chi kee viditán ké nreitá ta ho o on. ta uu tá ho o on. yu ta koni kutuaí na nadá hú yá'a kenná na ta ngu ta koa iin kilo ha oni kilo a inri uxi kilo yá'a jan nada hú ho o on mí na na kuchoná ha ha uu a komi yá'a a nadá tinana a nadá ti komi a nadá xhika nguan kená a ho o on. chi na neo tikolo jan na kendroti na konoti na choti ta najan pus tuanri kadanria tu na na kua mi tiyá jan nguna hú ta hu u un. Ta kain dikan odú ini kidao nidaota chi davana ta kini anra adi nraná, ha kidana ti'yá nreiyó atiyá da yá'a kuayó ta vidi vidi nitá ta ho o on. kini ká yavita na kueotá tá ho o on. xajan tá yú tá kain na vaga na kutua mio na kadaotá, ta inri ku dikotá na dikan ku keo dikotá ta ho o on. na kutuanio kadaotá tana nakukao najan tá afuerza ko iin ni dakoá mio ta kastonná chío na hó dia ná na yá'a keon dia ná dua keon dia ná xapa keon dia ná ho o on. tinana keon ha xan tinana a va xan tinana hoyó ho o on. dina yúku yuchón ta ho najan koni na kutuaí kadaí.